e he to yite dun ayaba ayon maman afeda, afeda ayite, to afeda ayite ni, ayaba sapah rea sapah, awadda to gol mamay awoga, awoga seto waltilip, to alahi te bo dun ayon jamni, ayon chakorin. kanjibwa heba nunun ni awara walin alin seman, aso wa nyebba nyebba seto waltilip kadi.